Aaye ondiwete kutya oupyakadi ounyuni wataalela monena ngaha ondiwete kutya oupyakadi ashike wonghalamwenyo tainingi ondilo nenge ina ondilo iyaa ngenge owatala konyala oilongo unene tuu ei yetu ya africa ei otuli hatufi ondjala omolwashike onghalamwenyo yaninga ondilo ondilo pamukalo wokutya oilandomwa paife meefitola oyaninga ondilo oimaliwa kaina ongushu yoo natango ngeenge owatale onghalamwenyo paife oyaninga ashike yoo handimwe hano ovanhu vamwepo ashike ovo veli taatyapula onghalamwenyo taatula meendjato davo hano taali taapona omanga vakwao taafi ondjala natango onghalamwenyo paife ngaha oupyakadi tuna ounyuni paife owakwatwako koita oita ili mounyuni yoo otayeetifa nee eshunopedu longushu yonghalamwenyo kutya nee pamwe omomu mu africa omu tuli ile okondje yoilongo konyala onda kendabala okuya momalweendo moilongo yayooloka apa naapenya momukokomoko wodula ei tuli ndee ngenge ondatale nee noimaliwa aayo ndayakula okudja koshilongo nonande pondje yoshilongo nonande okwali ina ongushu metetekelo paife ngaha kaina vali ongushu hano oimaliwa aayo ongushu eshi ndeke ilundululila moimaliwa yambuletu ina ndimonamo naana oshimaliwa shihapu ngaashi osho kwali hatu mono nale efimbo linya aa ounyuni wali uhena oita ashike oshinima sheetifa onghenda osheshi kutya paife ngaha ounyuni ouli wakulukuta nowa piyaana ouyadi oita